א גרינגע וועג איז צו קויפן א בייק וואס האט טרעינינג ווילס אזוי אז א יונגע קינד קען זיך אויסלערנען וויאזוי צו פארן אויף עס. אויב נישט וואלט איך אנגעכאפט די בייק מיט אים און אים געהאלפן באלאנסירן ביזדערווייל ער פארט און נאכדעם וואס ער האט גע'פינישט, אוי- אויב ער קען זיך שוין באלאנסירן ביזדערווייל איך פאר וואלט איך עס אפגעלאזט און אים געלאזט פארן אליין אן ער זאל כאפן, אזוי וואלט ער געזען אז ער קען טאקע אליין פארן.